Yawala ma siɓɓa nyittitti yi makaranta domminma siɓɓa nyittiti yow makaranta so em rayiwa ta dina kha lapidi sauki tipidi siɓɓa kuma yapidi mikye ta naɓ tomon to yow ala yakamata imma mikye yow makaranta di ta yi wala imma di a yi walam ma mikye a yi makaranta di yizun lomonim so that imma mikye a yi makarantam yanayi di ta ringi weh toɓo-toɓo tiya siɓɓa domin dozun a kyananim yanda ga kamala mikye lo yin di tare kha sabsunin so mikye ta ringi nappr si saɓ domin dezun a kkyananim- don duk wo you manni ari wawu ɓal yagbongnim ɓani weh kha kyanan dom so dat siɓɓa ɓakghg sizunim ma a khikkyem di ariyi tomon m amman imma mikkye yow balla kyeiyi manni yow balla yiyazun kha diyani kha ɓanani ma yamba menow di ta yi wala domin imma manna yow wo a walam manni ta dina ta ɓal gbongni pen wo siɓɓa din tiyayi. mabala boni to tawa ɓanani kha doh kyaiyi do kyaiyi so dat manni ta. Ball bongni tiyay kayi ɗhi who wala amman umma mike ayi ballan so pep zun konon ɗhi tiya dili so mike ari wawuyi penani so that ɗhi kei rashi ballakei who mike ayun ariyi tomonna amma umma mano yo bani whe ka khenando ko non ta ta watu peni ah, yanda who mike yowikei yowala sosai so dat koonon peni yadda whe keron ɗhigin tiyay hoh amma rashi balla kei umma mike awaru ya ballan ɗhi awalan so amma ma sibba yo ballakam ɗhi tiyi tomon walama sosai so dat ko non kuma ta peni yanayi who ummi moloni ta ɗhina wala ko molono ari ɗhina wallan so yaɗɗa who ɗhigi tiya yapidimun mbomi balla yowala yanayi ɗhi ka sap umma cinge bali yabonghi ɗhi ka sap ma momi aparimaballan ɗhi ka sap sai kkhuyo tunane tiku who khirayi ɗhima tiua talllama ma mah banigi ya bong sabin so ɗhima ariyi walan kullum ɗhi ta ringi whe toɓɓo-toɓɓo- ti yay amma umma ma no saɓma sossai. Ko non ta ɓani kira kizauni mani ta puɗɗi khira khizau ta wopuɗɗi khira chiwei moma bangi kikken to ɗhi ariyi tomon ni so siɓɓa ta ringi whe toɓɓo-toɓɓo tiya ɗhi sosai kuma yanayi whontakhi momi lenya ɗhi tiya belela sosai tiya who takhi toh who takhin ɗhi ka sap ɓhomi ma mani ange kawo takhin ta wawar pimolloni mazi tepta ah, ɓommi ga whenakhi kei ni angoi ka ter khei yagai? Kam whe kam wawn ɓanneno ti yay? Eh toh ma khen ɓano da peni eh ɓomi lakei dhi tiya belela ka wo da chi toh meɗani bano bangareno whona wattun who sibba ta wawa khi angezum who banzun dawawu mwnani kuma ma kikkkem yanayi pinum mudi tiya belela who a walan koko, ga kokko angein ga kokko angein muɗayi belela kapari kako so kuma minguddinamun amm amkhu khuyeli. So mike a ɓanigin who siɓɓan ɗhi ti yan who ankhennimun ɗ hintiyan dun ankhennimun mu ɗhitiya ruza ruza khei munguɗɗina a ɓanigi whon muɗitiyan um ma munguɗɗina ta ɓani when la whon naptomon tiyay amma umma mike abanigemunin toh kullum em ma yapiɗi tarou ɓelela ɓelela sosai mundayi bone tiya who ta whom nap tomon toh amman momi ga lamari sittau who mun ɗhitiyay ange kobon lamari who munɗti hyay ange kobo tiyan, lenya ɗhayi ɓelela ka whotakti to bomi tiya pari who sittau kikkei ari ane pari angapppai munda wayi angappa angige kurbe pili ange kurbe pili wurgeddin munda wuryi ɓelela ɓelela kei muyigi ka kiramun ange manni whoo nap tomon who warki daga manni yapidin so temo muɗayi ɓelela whei ka ɓang mun toh minguɗɗinamunni ara dogi ɓarri kyaugri urozun mike ninyi. Mun yititti muɗa yi ɓelala kakira ken memakon mike ɓantemun la whe munda wawu munda wawu taɗi manni bangarei whe mundari kiri yapidin muda whe la whetawi lapidi who dambili pokira to mike ariyin ɗan wasse. mun mudayi ɓelela tiya kikkei toh ne moni ni mengi umma munguɗɗinamun ta banemun who munɗayi ɓelela ti yau kei so ko whe ɓalla siɓɓama gondo mmunda sup siɓɓa tiya ɓalla munɗari khi bonne kabunhi domin tei whei subgi bhomin ange ɗhi nop tomonni ɓure ko tong ta weh ɓure, ɓure to tong ta riru so ange ɗhi nap tomonni ko non mago nappidi taɗini khere ari ɓaninan ɗan illina ka bure tepta toh mɓomi khu nappo taɗino loonkui khenni ummata pari khennikei umma munguɗɗina ta lapdi ummugi pokira siɓɓa tiyawo ɗhim tiyay toh ɓelela tuwatu ka ariyi ɓelela sosai’m toh moni kikkei who lenyamun a umgi pokira a saɓin. Wassina kei ɗan ko nonyun ɓelela tipo kirai ari nap tomonyin nap tomon angiye so nap tomon moni angiye ti khira minguɗɗi ki kira ankhenne ko ni whe pep minguɗɗina riga ummuro ti kira siɓɓa so momi who mun ɗhi tiyay monikei who mun ɗhi tiya pomun moni pepe lenya ninghou ɗhi ya sozo ma mami ɗha ɓahar pomun who ɗhi ya sozo ma mami ɗha ponum momi konon ma illoro mikire toh ɓani pidi manni pidi who khere taworo ɗhina umma khero to ɓani pidi who khiro ta woro dhina khiro amengi ɗhi ya sozon kuma khaliy manni whe ti kha liy manni whe ti pidi who kara wannan ɗan khu illuru khira wanne kara toh mɓom kikke khu wasso ɗhi ya sozo yo khu wasso ɗhi ya sozo kei ni ni whe khu ɓano khu luy ti pidi manni ka ɓan manni when ka liy manni whe ti piɗi who khu ɗhigin ɗan khu pulli siɓɓago khu mengi kara toh mbomi karawatu ɗori tiɗa kara tad tiɗago khu liy tiku manni toh mologo khei ka ɓantu manni when kara tattu diɗɗaga ka siɓɓago pep kayaminago mɓomi khura kara ɗhina tipi mologo toh khubangi yaggai who mologo kai tayi ka khuni. Sima po khuni piɗɗan khero apeni pidiwo ɗhini ɗhiginin piɗhini ma atomonni bare umkirago taki ki mɓomi kire to khire ta um khirago so ɗan mara tani tare ma ɗhima tipidi tare toh ma banigi yanayi yapidi to mbomi kei ma whegi mundayi yaga duk whe tayi yakamata mun ɓani whe ka aro ka aro yapidi are umpokira illmma munda banighr ka aro umpokiran ɗhmun mɓomi ariyi yi tomonni toh ga lamari pari an gappa, ar kknokkri ar kkyau, ngagu, mbula pep lay eh wikkei sittau to pikkei muyiri sittau kei wane ka ɓanganun mɓpmi sittau mena pari pari wirged toh sittau mena pari wirged ɓang bilu wirgedhi angen toh bana pili wirged kei agen mu ɗalum ɓelela ka ɓangmun kikkei monima maɓanoma whei ɗiyo kizi when pikke dun ange uumpo kira sabin. Dun magu ange kala ɓang who pilu wirged mɓomin khu ɓanigi mundayi yagai ka umpo kira sabin umma ɓango apori who kara suri kizi, umma ɓango apori peloum toh khuɗa yun ɓellela kikkei khu banigi kharayi wikkei ka yagai amman duk who tayi umma la sigo ɓana simologo la pidi ɓang kawatu pidi khara to ɓomi ɓane no la manni whei tipidigo kei sittau kei munda lapidi kaukira munyi so dat mun whe who munda anyhi who ɓalla siɓɓa muda whe wokiwani then munɗa whe who balla siɓɓa balla kei ga whe ɓalla siɓɓai ga whe munguɗɗina balla monni ka ɓalla an pelou ka balla an gunum toh mɓomi ma siɓɓa a whe kyanando whe ta wari ya talla lengyan toh pike muyo ɓelela ka who mike ta khin umma pikke mun muyo la ɓelela ma damunyo mbone aɓan temun who ba supmun tiya ɓalla mukeri muyi ɓalla tiku yadda who kanon peno pisonin ko khura ɓani ya ɗogo. Yadda wala so dat khu penpidi who khira wanna. Who sappemun mboni ɓelelelei ummagu bano mata pike muudagu balla kei munɗa suppo around trya ɓalla kei sosai momi da mɓone kei who munɗitiyay munɗa ɗimmi yamba umma yamba kheppopogi rina yaɗomun mundori meni siɓɓamu khi mbone ɓallam shiya mɓpmi duk yadd who tayi munda cp aromun mundayi duk manni mɓone who mundayi pep manni bone who mum peno mundayi so dat siɓɓamun whe who mike ta who mike ta hu hatr who whe yambayo ko lokaci whe yambayo muda la pidi illon tiyay suma mike ari khi bonem den siɓɓazunma ari wato khi bone tiyam to momi belelea who munɗa yuwani welenau siɓɓa mun so that ma arozun abu suma pike peni pediwho mike ta ummun kira ssap ko mamike guɗɗou ma mike penu pidiwho mike tari pidiwho mike tarikei mike ta ummuri po kira sap toh who tawarani momi unna nuɓano yapiɗi.

Amma kau ka sittau magga kau ka sittau momi ballai ma yamba kheppo poi ballai ma karayi kari khi mbonen toh amman ma kara ka mengi yasigo khu mengi nap tonon kari kau ka ballla ka umghmman mbomi yaddo yapidi a tomon khei kara kari kau ka unghanan to khu ɗayi belela wanne amma ma kara nappe um pari nap tomon podu para nap tomon tiya bengo um pari umghamma toh, khu kau ka ballai ma yamba menou who kara khi ma yamba menou who kara khi khu kopou banhi den. kara kobi banhi ma yamba menou toh mbom whe ni mengi ne yeno ka minguɗɗina mun minguɗɗinamun whe tiku yel kei kawe ti kuri kawe ti gag kawe ti kowani yapidi ummamike ta bani arozun ti kuman walli arozun mike ninyemun ka ya mbonzun minni ka kuma kho ni yamba ta toh mike mengi bomi mun an kenni mun whei whe mundayi ya bon monni. Mike ta ummun tallazun ka yamba banemun who mundayi umma yamba menou belela munda per tiya kira menou belela toh amman umma ange khoni yamban tisizunnin mike ɗha ninyemun mbominn kikkei ange khoni yamban mike wassemun ta mike ari kyouri yamban toh in ma mike akhouri yamban mike um kira ankhenn inma miya muro ma kara tep wuni ti yambari amman momi wenimengi inma mike tawawuyi la khoni yamba bani khoni yamba tiya bonzuni yamba ta nap tomon yamba taru um ya bonzu sei ummaga mungho ya bongo ti yamba ma yamba tsano karayi who wala then, yamba kuma ta umpo kirago amman maga liy khoni yamban tikirago khu bannowo khoni yamba riya mbongon so dat yamba umpo kirago kholma pep ma ammuru ma, ma ammuru pep kira ma um kirama pep so dat ma penni whe mara whe marayi so ma mayo kikkei yamba ta banina pepma who mara khi ka who mara anyhon ti kuma who marayi ta kuma pep yamba ta um pokirama. Mari whe bonnem toh amman momi kikkei yeno ka minguddinamun duk whei mikkei tayi ga sittau kei whe mom munda yuwani kizi munri wemoi momi sittau kei whe munda yuwani ɗan lenya watu diga yapidi dabandaban dameki pali who munda khi kuma who musurou kei muyo mbonne sun minguɗɗinanun mike abani mbone whe munyohi mike a munmu la who umpokiran mike a mummu la manni whe tiya kiran mike ta wassemun wane kikkei umma mike wassemun wane kikkei ɗan lenya watu gashi ka lenya watu pali wei wanne kikkei wei ariyi kurben munɗa pilun manni ko akobi ko akobi nya nya pelou’in ma manni illou ta waru piliti liramun nya pelow amman ɗan watu pali ti kiramun ɗon piluu ɗon piluu kizi kizi kik far, kik payrow, kik pirpidou har kik gummo ɗan mike pili toh mun kuma mun pilou a kobi nya pelou in akobi nya pelou’in ɗon pilou kik far ko kik gummo. Toh, blelela kei munda yuwani inma minguddinawun mu murnmenngi yemun ka ninguddinanum ma mike banemun kaya rosso monni ma mike yi khoni yamba ma mike bantemum manni who umpokira umma mikkei ayimun kikkei mun mike abanmun manni wha who umpo kiran dun mboomi kikkei belela who mun ɗhi tiyay koton ange nap tomonhi yasoso kei munda ruwani mundayi belela mbone kamun nan mun meru ka la wukinamun mina toh, ma munyo mbone kikkei munɗa whengi maniwe tipizunni ɗan mike waki kimmmu aroumun dan khebi whenti kiramun ɗan wassemun ka mbone momi shine ni da ɗinmono momi kayanayi sibb mun, sibbmun muɗayi ɗinmi yamba ma yambari yabong sibbamun mamike khepporo balla kira monni yabon monni den ma mike khep pari umtumma yabong monni paribi sibba whe awhon gwanhi. Sibbamun am sibba kwanchi nimengi manilye ummi kei yavong monni mamike ummi khoni yamba tsisizun manike bani whei tallazum ka yamba mamike kwaɗɗi so do arozun ka ɗosson umma mike kwaɗɗi arozun ka dosson ma mikeyi pari balla, liy pari balla tiya bonzun mamike um kuma tumma tiya bonzun umma mike yokikkei ma yamba menou who munda khi aribar pomunni who munda khi aribar pomunni umma yamba menou so, niɗa ɗimmi sibbamun mamike ka ummi kere who wawlon keɗɗire who awalan ti peben mamike wasswzun kawai miya who baneni umma awalan wasseni makeri woro duk piɗi whe khere ta wanna amma umma khu baneni maya bongni wala umni kira pelou madina ummaku umneni kira peloi madina ummaku umneni kira pelou ma yamba menou mara sitare mara kegitare amma maga baneni toh ta watu khep manni whe tipiyo wassego kuma tiya mbone amma ummagu ko baneni maya bongni wala ummi kira pelou mara sitate mara khe tare kei ma yamba menou so mundayi balyabonmun tiya whe muudayi duk who karayi balyabongo. Umkuma yamba um yamba bago kira palou un magu balga bongo khu umo yamba kira palou ma yamba menou kan kiri manni toibo-toɓɓtiyan yanba tayigo tayi whon wala hyabongo so kodimnono tisi sibbamun ɗimnono kuma tipi minguddinan, un who thiti gay kawo ɗhitikuyet manike bani mun ankhenni yabong monni dukkuzun duk kiddu whotayi mamike ringi banmun mun ankhennikei mun mu tadizun sunwo who mike ɗhi tikumun umma mike banemun ya bong monni duk whe yambayo yambakei ariwassezunni amma manika yabanenmun yabong monnin to yambamo ara nap tomon kawo mike tayuwanin donin duk who karayi ummagu ballo ya bongo merekam murokam umma lokaci who khuwanna muro karatop niti yambai amma makhu ummakhu ummou ankhennigo yabong monni yamba ma ari wassego tiku kowani kiɗam who karayi tikukowuni karayi umaga umma sibbago oh ankhenni mikai yabong monni umma yamba menou who karayi yamba aritaba waswgon ta ringi so dat who kirago taringi guɗani kul eh ko wani taran yapidi.